Sabulu <hesitation> anfani ka sabulu lna par ƙakari lna ƙacha lna par ƙakari lna ƙacha <hesitation> karinna ƙakari, kuma inna wake wake ƙakari, kamyar arna ya ɗe na tsuktu para ka omo wa gaskiya, sabulu ƙa taramtali gaskiya, kam yar omo tana digi nda amma sabulu illani ya sidi wanna niwa, na sin side effect ar sabuluwa, amma sabulu tsuwa gaskiya ma gana par ka sabulu ma ƙa taramta nda paktini ka ka omo, kulin ko ga ƙacha ma irin apa shadda, ma nga ƙacha shadda ma dai mwa puwa kam, ma har ga ƙachani ka ka omo, amma ma mwapu ma kala laka a mji koɗafe laga karin nga ma, nga masu kari bilin haka ka pal, suda zuwa maƙar, kari ƙa kurtuka betu cha halari, ta betu ghara, suma amma na gana ƙacha ka sabulu tsuwa. Ta nga nsarakurari karinga aɗe ta ta kuɗewa, kuma a jaktalari haske ma, especially ma ga ƙathar ka sabulu viva a na nga dama inna ƙacha ƙakari koma inna par ƙakari, sai sabulu, sabulu tsuwa aɗe sabulu ta ndana amfani ƙacha ani nga harani ar parmawa, a ƙacha kawai anni, nda harani nda ɗaina par ƙakawa, amma mji yarlaka dana par ƙakari, na nga da nda harani anni kayar ƙacha, amma luktu kulini bursa kasance rayuwa laka, su ƙa hara tsada, sabulu ma nga masa a'shina naira aru thufu, ndapa da pala nga aru thufu, ndapa da pala nga aru thufu, ndapa da pala nga aru thufu ka yobe ko arukwa, ma nga kwa bara sabulu natu tsada natu ga bara par ƙakar, nzi ga ma nga kwa bara sabulu natu kara par ƙakari natu nzaga a chatara sai irin ma nga mata iri ar dubu pal, dubu suda zuwa makar na nga da ga nga sun suraku rari sosai, na nga da ma gana use irin ngadani ga nga msara kurari sosai sabulu nga da. Sanan sabulu mji yarlaka anna use za ra kada wanke wanke, ƙakari, nda wanke wanke kari nda na para, a ɗi su tu ndana hara komai ƙakari akwa panin shatetu nza nda dana use sabulu, ndana use sabulu ma ga shi kar nda faulaga akwa ƙaraga ka nda ƙachamtalaga ka nda shimtalaga ƙaraga, ma nga lukwa vir shi kar, ar zaman, nda shimtalaga ƙaraga mai kyau, kan pulaga kada ƙachamtalaga ka brush, ma nga luɓetama nda pala aga para, amma shikar kawai. Ambila, sutu nda hallaga ka sabulu nga ƙawai zari, sutu nda hallaga ka sabulu da zari kawai, sa nan sabulu sa nan sabulu ma ga par ka tsa gaskiya kam ga hir tsukwa omo wa, kamya maga tsukwa omo nda laka ma taɗe na hir kata kachaka omo wa kawai kamya ani taƙa kurta ka yar, da ka sabulu, kamyar sabulu aɗe na aɗe na koɗamta kariwa, ma de karinga, ma de kari na coloured, to sai sabulu, amma ma na mwapu ga nzan ƙachani na farko akwai ma ga hara bu nda na farko, ma ga pu omo rakka ma ga kachata, ma ga ƙacha a sudukur ga use sabulu, ambila na suɗuku ga pula omo wala rakka ka wai kata da yimtani kan ɗolamta daci.